To ir borey araŋ goono ga maa aayi. Makullay day kaŋ goono ii se kaŋ ii ga goy day i goyey kaŋ i ga te, i ga baa gumo kal ayma sintin kaci araŋ se cindey. Araŋ di Moota a Makullo, kal day ina dan kaŋ tunandi g'a no Moota ga tun kay. Machine mo d'i na Makullo dan aga ina fiti din g'a nga mo ima Ce dan kaŋ kar ga ama tun kay. Fu me yaadin no nga mo d'i na kulli, kal d'i na izey dan a ra iman buti kala nima di ama tun kay, a fiti nooya. To nidi afo kulu gonda nga boŋ gway kaŋ aga te a wane. Sannan Makullay goono niga hin ka day ka dan k'a ni hay fo kulli, ma windi me kulli, ma machine kulli, ma dan day ka hay fo yaŋ kulu kulli kaŋ ga naŋ dan nima si kwaay kaŋ gisi boro fo m'a sambu ka dira. To i gwayey nooya, iga Makulli danno. So din gonda Barma d'a gonda Makulli nigan dan kan kulli. To ni Barma din na kulli, nidi da manci ni tun kay no ka kande izey ka dan kaŋ fiti, a sinda mate kaŋ boro fo ga te ka furo a ra da manci ana bagu no. To a goyo nooya Makulli wo a goyo ga kaanu no aga kwasarey yaŋ te nagu boobo, nangu boobo aga kwasarey yaŋ te. Sohõ boro d'i na dan fuura d'i na Makulli do ka daabu, da manci ni kanda izey no ka dan kaŋ fiti, a si te.